أحب إن أنا أستكشف المحيط لإن فيه حيوانات كتير وفيه أعماق بحار بيقولوا ان هما لسه موصولهاش ، فممكن نفسي إن أنا أوصلها ، فكرة الفضاء حاسه إن هو واسع اوي ، وبعدين يمكن عشان ضلمة فمخيف ، يمكن.